انڈونیشین کھین چُھ اکثر پیچیدٕ ذائقہٕ ظٲہر کران، یُس کینٛہہ اجزاء تہٕ بمبو مصالحن ہنٛد مرکب سۭتۍ حٲصل چُھ یوان کرنہٕ۔ انڈونیشیائی پکنن منٛز چِھ بھرپور ذائقہٕ آسان۔ زیادٕ تر چُھ اکثر مزہٕ، گرم تہٕ مسالہٕ دار تہٕ بنیٲدی ذائقہٕ یتھ کٔنۍ زَن مٔدٕر، نمکین، کھٹہٕ تہٕ تلخ تہٕ امتزاج پٲٹھۍ بیان کرنہٕ یوان۔